Tagnana antegna ohatra ka maratra hely ohatra voadidina lame igny na kiso igny, angalagnao <hesitation> raviravin-draha mahitso. Matetiky kosokosehagna ranon'izy igny, afesafesaka eo mahatonga izy mbô hijanona i rà igny na anao koa amin'ny tany misy aody igny, isôranao aody fery. Ave bandenao amin'ny sparadrap.